<hesitation> Zato, sivy am'sivifolo, valo am'sivifolo, fito am'sivifolo, enina am'sivifolo, dimy am'sivifolo, efatra am'sivifolo, telo am'sivifolo, roy am'sivifolo, raika am'sivifolo, sivifolo, sivy am'valofolo, valo am'valopolo, fito am'valopolo, enina am'valopolo, dimy am'valopolo, efatra am'valopolo, telo am'valopolo, roy am'valopolo, raika am'valopolo, valopolo.